Kwepena, kwepena ninkugonza muno habwokuba nasaaha zinu ninkyayepena, nikinyambaho omubiri gwange, nikinyambaho kukozesa omubiri gwange kunyorobera mumirimo eyi nkuba ninkora.